ס'איז דא אפאר מינע אנדערע מינע קאפי בונדלעך, <hesitation> קאווע בונדלעך, כ'בין נישט זיכער, איך ס'- איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי זיי הייסן, אבער די חילוק איז ווי וועלכע פלאץ ס'וואקסט, און ס'מאכט א חילוק אין טעם, <hesitation> יעדע פלאץ ווי ס'וואקסט מא- האט די טעם עפעס אנדערש.